Ko seɗɗa haanaayi un wula robaji, ngam ɗi wannai gelle e duniyaa men illaji, ko hawti e ɓeydol gulol duniya, waruki ilam, weelo, e shiya jaamu e habre ko toye musamman e leydi Afrik, inaare to gulol woni.